मोर सबसे डर लागे वाला जनोरा कहले जौत बनैया हाथी नै हलिय । कतौकी मोर घरवा बनवक तिरवमा बणइ । हसे बनैया हथिया घरी घरी एइलही नाही एतही ओरि । हमार गौवा घरवा ओरि एसिय बुले अ जम्मै काही काही भात्का देलहि, टुर देलही । अ यहाँवा बहुते मन्से फेरी मार्ले बणिय । उहेसे हसे मोर बनैया हथियसे खा डर लगलही ।